Au kana nala akus ta <hesitation> ri mani ta kio saka wuakan ani kari lu i pa ago. Mani ko mang sikei a manmanik voiang ko wuak kana lu lakat kuli ei. Ko nas ni pasal na ko tak ri bil pulakai asukang ta ri angus o ri sa pulakai si kana me wauk ani kana l. Na mani ko wuak kana lu, man ka wuak ia, lu ang kamas kolo using ko kana ring asi kana ago. Na ka angkuai si ka, man ka buk, ri mani aina kio wuak aroron kari keve lu i ago using kio angkuai si ki kau kapa e neina. Nambang palau.